Akit lin lhuwa katsi tlakga litlakgni minacha ama kilhtamaku klakpuwa nak tlakga ama lipalhkgatni o lipanchinchi klakpuwan nak katsini tunkan tasi pi nituwa akxni makgtun klakpuwa ktamawalh kilitlakgni xawa chi niwi tiku nakumasini chu niliy tiku natuwa ama kinkgaw klitakgalhchiwinalh milh kakimasini kgaw wix tlan tlakga nak masiniyan kalitanpi militlakgni o nilitamputuna kila ana kmasiniyan nikula nama nmatsawajiya nam laktsu mimakan xlakata akxni namatsawajiya waxla nakgalhtinana chi akxni chi napalhkgata chi militlakgni lata tlan nakgaxmata natlakgnankgoy klakpuwan ktuku ktamawanita chi kilitlakgni ninakklin hay klin kilitlakgni tlawan chi akxni amakaja ka tlakgkan o akxni pat pintuna tlakga pula amaka akgsiwikan xlakata tlan nakasanan ata akgtun como akgchaxan aman likatsi lata xlipalhkatni akgchaxan walinikan xaxa nikula xaxa kuanilh ama xa lipatlakgni xlakata tlan nataxtuyacha nakatsinititlaya akgatunu akgatunu lata litapuli wanikan ama cuerda ana niku natamakataya traste wanikan ana niku tapitsinin nama lipalhkgatni watiya ama klakpuwa kama tliy tlan klakgati tli xawan nak xaklakgati klakgatilh chi niwatiya kilhtlikan xakklakgatilh tlalkanankan xlakata chuna chi akxni chi chikchapalh kilitlakgni tlan tlan klitlakgnanan nama chi nachuna kilhtlima xlakata tlakg lipaxaw katsana akxni kilhtlikan taaktsukulh ama mincha akgtun papa lakgasut lakgasut tsukulh tlakgnan akxni katsinilh tipatuy lata jae xakg litlakgma klakpuwa nikula chi xiktlwalh katsinilh nakiwanilh kin kgaw tatsakg nakatsiniya lakaskini lakgkilhtamaku oooo nilakgamakgat lakgamakgat nakatsiputuna ama xla chali chali chali laksmalankgan lakchali o lakatsisa lata nikula mininiyan tlakgananputuna tlan natlawaya ama klitanulh kamatlakgnanan watiya akgtun papa akgtuy papa ama klitanulh uyu kmakgxtakgli uyu makilh kilitlakgni yan katsinilh yan kmalhuwilh kintakatsin watiya ana kmakgxtakgli lan klakgati tlankgnana ama litlakgni watiya.

Kamaj lichiwinanan xkutakgela ni pulh kamaj tawama kin kuxi kit nikchana ni cha nikcha'nanan watiyaj ktamawa kin kuxi xa mantajwa y xa snapapa tipatiy xlama tlawakan xkutakgela pulhna kamaj kamaj tiwakay xa chuchut xa sa'papa' xlakata na laktsulakgan tsina xlakata ni palha nawan xli punchu li tlaway kamaj xwakgay kamaj pakglha xa kuxi nak molino de mano xaktsu molino tlawakgoy kama kwali xa chuchut xlakata nasapapan tsina xlakata naxkutan xa kgela kmujuy xli chali chi kama tlaway xa kgela xwa kama smatanka kamaj ktlaway ki skitit xlakata na nak tlaway chi kama este kamak kmujuni chi xa chuchut xlakata nak tlaway chi kama kama, kama, kama este kamaj tsiki xa chuchut xlakata tlan staranka nataxtuy xli punchi chi kama tlawa xa kgela kan makchaya chi xlakata tlan nawan watiya.

Kaman kalitakgalhchiwinanan nikula kinkawanikanan ama tachiwin lata jkatsi nitalayaw bueno ama makgalhtawakgenanin takatsi xa tipakgatsi akit niliwaj tlan katsi makgachakgxi nikula kinkawanimakan este xlakata laktsukaman nikula nakamakgtayayaw entonces este ama makgalhtawakgenanin nakinkawanikanan como la xanatikun o xanachatin o xana xanapapan kata'ankan laktsukaman nikula nikula kamasinikan tlan ta'amana nak pukgalhtawakge o este bueno ni kalanijka wa ama snun tatawila chi este ama makgalhtawakgenanin nika lamakgasitsitit ama este laktsukaman kawanikan como kit xak kalakan kinatanatni ana jkatsinilh tsinaj tsinaj wi xa kilhmaktum kata, xa kilhmakti kata, xa kilhmaktutu kata, xa kilhmakkitsis kata, xa kilhmakchaxan kata xwi nak pukgalhtawakga xakkalakgan kinatanatni akit xakg kgaxmata makgalhtawakgena nikalanikti laktsukaman nikalaniktit kaskujtit na este nikalipawankanantit wixin astan lak lanka nawanatit tlan cristiano nawanatit xkawani chi ama makgalhtawakgena naklakgapasli pero este na ni tlan liwij jkatsi pero este jkatsi laxwan ama makgalhtawakgena laktsukaman chi na insistirla lakgasut lakgsut chi xkawani chi ama makgalhtawakgena nak kgaxmatma kawanikan laktsukaman este nikalanikti este chu watiya.

Akxni ktaki tatasa laktsu spit laktsu tsu tsu spun este kakxila wakax lakatsu niku kwi ana kakxilhma laktsu este paxni, xtilan ama lhpatekg, talamana, tatasamana watiya. Tsiyan.

Akit klakgaputsay xpalakata xlakata kilhtamaku talakgpalinit lata tsuku jae kata lakgtanu enero tsankgalh wi lonkgni nachuna chi milh akgxtuluun akgtuy xamana titaxtuy hay chimbaray lonkgni lata eee kata tanunitaw talakgpalikgonit chi aititaxtunit febrero hay tsukulh chi chcini y lata jae amaan tiku tachanan para ixkuxi staou pus ni amalay porque susn chichinanan ama chi ama makgni amaskaka nachuna chi lata akin latamayaw na ama sputa chi kinchuchutkan por eso kuan litapalinit lata jae ananw nachuna chi ama chuchut nasputma nakpuxkga yantu kintamakganin taniy wanchi taniy xpalakata namujukan tuku mapikan veneno nak tachanan ama chi yantachapay chi ama wanikan chi asadon chana nachuna chi pi yantu tachapaputun ixmachita nipara ixhacha ama tos puro motosierra ama chi motosierra nacontaminartlawayaw lata chi kakilhtamaku nachuna chi akxni lhkuma lhkuyuyaw palhma tos ama pus laklama kinkilhtamaku kalilhtamaku kakiwin watiya lata nama talaman pos talakgpalima nimatagala nikmakgtakgalha kilhtamaku o kin tachan o kinkatukuxtu porque yanti skujputun con ixchana puro likichun tamaoi ama chi lata tamapi lata tuku tamaklakaskin tamujuy nak puxkga waxpalakata chi tani laktsu tamakgnini watiya.

Akit lhuwa tuku takilhtlin klakgati xakata jkagaxmata nak nak takgachiwin o niku kakxila nak niku takilhtlimana lata tiku talakgati takilhtli xankgalhin klakgati wilakgoh lata niku xa la makgasa xa la kgeitat lata kililatamat chi la ju'u la chi nawilakgolh nema tlakg tlakg jkalakgati kit nima litlakgjkan la achu lipaxilin chu chu ama li li lipa lipalhtankni ama niku akit klakgati lata tatatlikgoy ama xli chatutukan ta'ta takilhtli lata niku wilakgolh chatunu chatunu kgalhikgoy xlitlakni lan lan tamakaksanan lan takilhtli wi tiku kgalhtinan wi tiku kilhtsukuy chi kgalhtinanpala xa chatum wa' ama wanikan huapango luwaj klakgati klakgati kgaxmata chali chali kgaxmata usu kuali nak kin kili ki lilakgastan ana niku kuali kakaxila kakxilhkgo lata tantli nak klakgati y niwatiya takilhtlin ama lhuwa tiku takilhtlikgoy lata tatitaxtumana kakilhtamaku chua akit nakklakgati nikula ama niku ama takilhtli xa lak sasti wi tiku ni la achu takgaxmata xa lajkgawasan la xa la chi klakgati nima tlanankgoy ju'u nak kachikin wilapa ama kachikin xalak talhman ana niku lhuwa tlakgnanin takilhtli lu li lakgatit ama huapango watiya.

Bueno akit kaman kakitakgalhchiwinanan ama este tachiwin xtawan lajkgolon xtawanacha lajkgolon chi este pukgosne entonces la chi lajkgolon xtatlawa xa kiwi ama chi kiwi wanikan tsakat kiwi y antes de que na'kakan tlawanimaka xli lakgachixkuwit chi ama kiwi talamana ama este kgosnin ama xmakni kiwi lama xa mero xa caporal wanikan caporal porque wa makgtantlima kiwi skgolima skgolitilhama ix flauta wi xtanborcito makgtantlimaka kiwi wili tlawanimaka chi xa oracion lilakgachixkuwit wanikan chi ma lajkgolon ana chima este tlawakgokan chi xa oracion tankakanita chi wiwi ama chi este laj compañero chi mapakgsinanin ta'an takatatiyakan ama chi este kgosnin makga majkgajmaka chi ama kiwi pi ni ka hacha tapucha chi kiwi ama kgosnin taputsa chi tsuku tamaktala, tamaktala ama kgoro kiwi tampilijma tramikaja chi como este ama maskujukan ama chi kin compañeros katamu chi nak parque u xak kinpulatamankan nachu litum tlawanikan xa lilakgachixkuwit pula waxnanka entonces walinikan chi ama este xa liway tawani lajkgolon xtatlawa chi ama caporal este ama los cuatro puntos cardinales wanikan xakpun, xtampajan, lipulhni y litsankgan ama xtawani lajkgolon los abuelos ma xkinkalitakgalhchiwinankanan tlawanikan chi ama xlakata nitu katalanilh ama kgosnin entonces lichiwan chi ama nak kinpulatamankan putun chima liminkgoka tlawanimaka xa xa ceremonia chi ama lilakgachixkukin walinimaka este kuchu lipuxmanimaka kuchu entonces mujukanita xtilan tsitsekge xtilan kaxtilancho katuwa ma katuya mujunit o mujunikan ama lilakgachixkuwin y lan chi tasilh chima kyaway kliputum kyaway chima kin paisanos kan ki vecinos lan chi tasilh tlawamaka chima fiesta amaka tlawakan lakgachixkuwit kinpaxkatsikan la Asuncion chu ju'u nak kinpulatamankan lan tlawaka lama este kgosni tlawakakgoka chima ceremonia ama lilakgachixkuwit lan tasi tlan takgaxmatli makgtantlimaka tlakgnamaka ama caporal takxtulh nak xakgstin ama kiwi tlakgnama tlakgnama hasta que tlawanikgolh chima este la kwaniyan xa ceremonia ama kilhmaktati la kuaniyan estacion del año xa lak xakpun xtampajan, lipulhni y litsankgan ama chi lan tasilh ama este watiya chi lkawani kin compañeros chi lakgolh chi ama anan paxkua yaj tlan watiya.

Akit kama likgalhchiwinan lipaxawan, akit kpaxawalh xni xakan pukgalhtawaka este Eleuterio Bernabe Zepeta klipaxawalh porque xak tsalanan xní competencia xwanit laktsukaman, laktsu, laktsukaman xtalitsalanan na xakpaxaway xni xak xakgamanan xmin alakatunu lak pulataman xtamín takgamanan li'litsakgat litsakgat likgaman wama xa klakgatí xak klakatí kgosní kgosnan watiya.

Pues akit kama lichiwinan nikula xpuxtokgkan kuxi stapu pin xlipuxtokgkan walhkalh kuxtalh este kawayu bur este akgatakga mulas arrieras wax xtalimin talimin tapuxtokgnan wax talin akxni ama ama puxtokgkan kuxi wachi ama xtalimin wa chi ama xtalimin ama kuxi nitu xwanit nitu xwanit carro ama tractor nitu watiya.

Akxni chan ninin akit kuay wati kuay kaxtilanchu kuay nipxi xatakaxtlawan kuay sakgsi sakgsi chaw kuay ama kgela kuay ama mantajwa kuay ama sekgana kuay jkakaw kuay kgoxkiwi kgoxkiwi kuay este tamaktin nakuy chi ama pos tipatun lata ama wi waliyaw sekgna nalaxux lata kualiyaw chankat lata tuku ama waliyaw ama kuayaw nachu ama este waliyaw watiya.

Bueno kamankalitachiwinana tachiwinan tsina tsina kintachiwinkan ama xakilhtutunako mat latalamana o lamaw laktsukaman nachu laktsukamanan bueno akit klakgaputsa nachu kkawaniyan kalilakgaputay laktsu tanto como la laklankata taana nak pumakgalhtawakget xaprepa pero katuwa tatayani nak tijia y katuwa chatanolhman tu tachiwinanacha nak celular o puchiwin lax wanikgoy tunkan tawan que hacen wayes kinkawanikanan akit kaxmata kankaxmata ama kamanan pero yantu talikilhputan talakgtsankgetamakgonit y wa chi ama este chu chi klakapastaknitaw namatanksayaw chi kintachiwinkan xamakgtun tlan na nama este tlan nawanaw tlan nachiwiananw a lomejor chuna ama namatansayaw kintachiwinkan natakgaxmattilha laktsukamanan la chi maski lankata akit la cristianos chi ama chixkuta makgkatsikan nooo nooo talakgtsakgatamakgonit kamanan kit chuna kawani este aver para nak takgaxmata o quiensabe pero lakg kawanitan kinatsenan kinnatachiwianan la klitayanitaw jae grup chiwinamaw xakilhtutunaku lomejor tlan chima tsina tsina namatansayaw kin tachiwinkan akin nakinkgaxmatkgoyan y max nachuna makgalhtawakgenanin nak pukgalhtawakga takatsiyacha chi e tuku likgalhchiwinanaw u nimaw juu latawilayaw nikan naminaw chi katuwa nawaniyan porque katsiya ama kintachiwinkan laktsankgetamama tuku chi nakinkalakatiyayan niti talaman lakgkgolon tiku tsina tsina xtakatsi por eso chi kawaniyan kinkatakatiyan akin tsna tsna nakkalakatiyan latsukaman natakgaxmata kalakgaxmattiyan pero yantu takilhputa watiya.

Pus akit kaman kalitakgalhchiwinanan neje ama kilhwamanaw xlakata pus amalichiwinanaw ne militalakgapasni o este pala min takam o min tiku xa la tiku ka tiku pasarlama nak tijia pus ama la achu militalakgapasni por natachiwinana porque pus ama este takilhputanipat wix ama ama tiku ama militalakgapasni waniputun porque más que ni min takan pero ama xla pus takilhputanipat nitu, nitu wanipat laklixkajnit tachiwin, bueno entonces pues nama tlan tapuwan porque ama kilitalakgapasnikan snun lipulay, pus tlan este chuna lipulakan y chuna chuna kililatamatkan ju'u nak kinpulatamatkan lakaskini kgalhiyaw lhuwa litalakgapasni ne kgalhiyaw porque ,porque lakitlan este nakatsiyaw niku nataxtuyaw na anaw kgalhiyaw litalakgapasni por ejemplo para min takan o xa tiku pus katakilhputani ni kawani lixkajnit tachiwin ka katachiwinanti akglhtitumtlaw kawanti ne wix katsiya pero lak lan tachiwin ni este nikatakgenuni nikamaxanani ama porque ama militalakgapasni pala wa nachu na puwan ama xa tachiwinanan pala wix natakgenuya pus ama la achu militalakgapasni la mara ni tlan pus ama militalakgapasni a kawani xlakata pus pala lakatsalaman o tuku kgalhen pus katachiwinanti pala waxa ni waniyan kgalhen wix kawani porque ama pus wix lakgapasa ama tiku pasarlama wa chi para min takam litum pus mucho más todavia más es te todavia más nala nalakgalhamana mas porque porque ama min takam porque, porque lakgapasa xlakata wix ama pus este taralinan, takgalhchiwinanan ni niwaniman katuwa laklixkajnit tachiwin y pus nachuna chi wix pus ay la achu nilitalakgapasni katitaxtulh chi litalakgapasni chi ama y watiyata ama este litlawat porque pala nichuna nimalhuwimanaw ama kilitalakgapasnikan ama u wanikan xa castilla amigos, amigos wanikan pus nikxni kitikgalhi lhuwa o porque wix nitakilhputaniya pus wama talakaskini e kilatamatkan latakilhputanikan porque e kakilhtamaku chi wi lhuwa kamanan chi yaj nilatakilhputani tiku por ejemplo lakg kakpuwan ama, ama kit klakgapasa ama ki amigo pero nitakilhputani ni ni este ni tlan tlaway xlakata pus ni kgalhi ama ixlitalakgapasni. Watiya.

Bueno pues eh kilhwamanaw kintakgalhchiwin tawani celular ama makgan nix anan pos chi talakgpalinit he liskalala tawanit he ne tla takgalhtawakgalh xatuku chi tawalilh chi ama tawani celular takgachiwin pus wa ma xalakapala tu nawana pos lakapala nalamakatsiniya tukulama anu maski makgat para kaman makgat tawilananacha tachiwinana pero an takgchiwin nama ama nemaklakaskinpat akxni makgas takgalhchiwinapatka pos namakgapalaya poruq kgaxpatpat tuku wnaipaka nawanikgokana ama tu wanipaka ama tu makgat lama pos na aku chi wix nawanparaya chi pos ama chi mintakgachiwin lalimakgapalapat kilhwanpat wix tuku katsiya juu o para kamana talamanacha mexico o tawilanancha nak estados unidos kilhmimkancha am chi natakgalhchiwinan limaklakaskima para lah akgtun hora chiwinanapat pos makgapalapat ama pos akatunu nimakgpalakan akgtun hora wi ti media hora o akgpuxun minuto pero wa ama maklakaskinpat pos como tipalhuwa tu kilhwanpat pos ama makgas ama maklakaskinpat takgalhchiwin pos chuna chi ama chu neje este pues ama liskgalala pues wakg anama chi pues yantuwa kalatachiwinanati chi makgat pos ama chi kintakgalhchiwin ama pues wa ama xatlan wa ama xatlan labarachi tlan takatsi nawanikana tuku anama makgat o nanawana tuku akgspulapat juu ppues wakg taxtuyacha watiya.

Sakxni nitu ktlawama akxni jkgalhi ama akxni nitu ktlawama pus xtokgonan o lakgastanama nak lilakgastan nima jkgalhi o sino nakan tsina nak xla kin takam nakan kgalhchiwinan y nak minpala nak kinchik y nak tawila o pala nakan nak xla kin tsumat kampala tsina jkgalhchiwinan chuna chuna klapulay eye smalankgan watiya. Tsiyan.

Bueno pues ama amanaw akin kilhwamanaw likgalhchiwinana tuku ama liaksipina ama wanikan mintaskujut ama wanikan la achu para akin lakchixkuwin kuxtuyaw para tuku tlawayaw katanuyaw laktru likuxtut akxni senama pues o minacha chichini o senama natlwaya ama taskujut xlichali pos ama namin sen takipara ama likuxtut wan chi ama pos naliaksanata porque pinparata tlawaya taskujut natalakgspintaraya wanchi ama lata liaksipinkan chi xlimakgtuy pus nama nama wanikan kintaskujutkan pues esyte xlitipatuy wanikan para xtaskin kuxi ay stakli chi kixawatkan taxtunima xaxanat ay taxtuma chi xalaklanka kintlakgtla lakpuwanma apesnaku chi taxtuma smalankgan uyu tsukulh una tuku lay pus ama kimalaksputulh ama pus ama wa kimalakgputulh akit sputkgoma kilataman pos xikmakgalhalh kin kuxi wa ama kinaku wa ama staknama ni watiya akit staknama wachi ama kintachanan por eso snun xakuenta katsnaw kintachanankan pos ne ama xiklakwanitaw pus mulh un uyu tramulh tu ch ya aman wayaw malkgtsankgelha ama chi ay liksipankan aksipinata porque chi lay ta liskujtita nitaxtucha tuku xama lakpuwana ama chi mintaskujut pos ama kintaskujutkan pos xlitiatutu na kawaniparayan ama chi nakataskujparaya chi min tasakua nakalipiniya wix mintaskujut katsiya ti tlawaya wix mintaskujut pues como akin kilakan kikatakuxtutkan katsiyaw skujaw atra ama tiku tapiniya wa tatakgamanan niwa ama tatlawana ne wix katsiya napina chi ukxilhpat naliaksipana porque nichuama nita takgalhkalh man chi pos este pos wix kamaskgawipat kamaxki stuminkan ama mintumin naan katlawa xakuenta a achu naliaksipiniyan wix ama tlajanita tumin ama min la ama mintaskujut la ama mintumin mintaskujut tlajanita pos wan chi ama lata chi ama aksipanita chi porque pos ama chi nanitlan kitipuwantichi watiya.

Ju'u nak kinpulataman wilakgolh lata tuku a niku tlan ankan tawilakan lama lakga lakga lakgastan pulakgastan na tlan wilakgolh ana niku tlawakan misa pusikulan natlan wilakgolh ana ni niku wi' wilakgolh puchiwin xa puxku chiwinan ama ti mapakgsina xa laktiyat timapakgsinan xalak pulataman wi lhuwa tuku tsankga nawi naw kgalhiyawa kin chuchutkan ama nima xa tlan ama nima laktlawayaw chali chali chu kakxilhmanaw natalakaskini ana niku niku natataya putlaw lata ti minacha nak México minacha kpapantla, Poza Rica lata niku tlan xkaxtlawaka lata ni' ni niku nikaniwa tatayamana ana katsiyawa nikula wanikan e pulaktun ana niku tachankgoy putlaw nima nima limaklakaskinaw kin napu'anaw ana niku nanaw paxialhnanputunaw nachuna wilakgolh tijia nima ni ni'kaxtlawakanit makgasa lata chuna ni tiku lakapastaka lata tiku chan mapakgsina xkaxtlawalh nachuna puxku mapakgsina xa lakkachikin wa' xla tlawaputun taskujut u taktawakay namapakgsina xa lak ka pulataman nilakaskin katlawaka tlan napuwan wa xla lakpuwan tlan natlaway lata tuku ana chi ni nikmatlani kit xlakata lakxtun xtatawi katlawawi taskujut xtawa tlan xmatlaniw xkgalhikgow lata tuku akxni ti makxpachan lama xa puxku mapakgsina xa lak kachikin xmakamilh tumin kit nachuna mapakgsina xa kwa xa kwanilh tsankga ja'e, tsankga ama katlawawi kilimakxtunkan natawilayaw lati lamakgoh nak pulataman lakxtun e kintapuwankan xtlawaw lata tu kinkatsankganiyan nachuna akxilhmanaw patakutkan puxkga amaw lakgtajuyaw lata tuku chi lata ama, lata ama chuchut nitlan nitlan la tuku lakgmujumaka katuwa tuku lakgmujukan ni nitlan kin katsi ana chi pat lakgtajuya pat titaxtuya ni watiya akin tatitaxtumana skujnin, tatitaxtumana lakg makgalhtawakgenanin nachuna tiku kama kamakgalhtawakgekan laktsu laktsukaman laktsu laktsumajan ana tatitaxtumana kalixkajnit ama talakaskini xkaxtlawaka xmawakaka ana niku natitaxtuy putlaw xlakata yaj lakgtajumananw ama lixkajnit chuchut wa xa klakaskin, klakaskinkit ama nak kin lata ktanuyachaw nak kin pulataman nataxtuyachaw nak kin pulataman xtasilh niku ya pulataman laktanumanaw tuku ya pulataman akgxtakgajwalimanaw nitu tasi ix tukuwini ni laklanka lama jkilanit lak lanka kachikin akxni chipinpat ana' niku patchipinapi wan xtukuwini lak'lanka lak'lanka walikanit xtukuwini ju'u ni tasi ni pala, ni takatsi niku tachimana la tiku tapa paxialhnanin tiku tachimana nak kin ka'chikinkan takatsi akxni aya tatachiwinan lata tiku talamakgolh ay tawan niku tuku ya pulataman ju'u tachimana ama, ama cristianos wa xlakata klakpuwan kit lhuwa tuku tsankga wi niku nitu makgskgot la ja'e niku kwi kit, kit kwi nitu makgskgot ama niku tawilananpa xkilhpanitni nitu makgskgot katuwa tuku tsankga wa xlakata klak klakpuwan ix matlawakgew wekg kinkachikinkan ix ama cristiano xakata xta xtaskil kilimakxtunkan skiw, skiw ama tuku kin katsankgenikgoyan. Watiya.

Tlan kapulhkanikan laktsukaman la ta tataxtumana nak xpukgalhtawakga xlakata ix tikukan natakatsi nikula ta'amana pala takatsimana o nitu takatsinimana lata tuku kamasinikan xlakata nachuna cuentaj natlawayaw kin akxni natachin kin chi'kikan na nakakgalaskiniya tuku kitlawatit nak min pukgalhtawakga o tuku kamasinin min makgalhtawakgena porque akatunu nikakgalaskiniya watiya tachin ay mawipat wix min kaman ni pala kgalaskiniya tuku kitlawalh skuela akatunu makgalhtawakgena watiya pus ni para ni masini o nikuentajtlaway kaman nema ni nikuentajtatlawamana tuku kamasinima por que ama titaxtuy, titaxtuy lata ama jkawaniman wi kamanan tiku pus kuentaj tatlaway tuku masinimaka y witi tiku watiya kgalhchiwinama con ix compañero nikaso tlaway y ama chi pus ama tamakxtakga akxni chi nawalinikan chix examen o niku amaka pulhkanikan ix takatsin ni la amatlaway wanchi pus nitu katsilh por eso katlawaw en cuenta ama na chuna chi ama takgachiwin chi lhuwa takgalhi kamanan yaj cuenta tatlaway chi nama tuku kamasinikan nak skuela tuku lata nata makklakaskinikan watiya ama celular talilamana takxilhmana lata tuku talakgati pero nalinaw cuenta akin xa tikukan nikuentajtlawayaw kin kamanan ana poreso ama kuan kit tlan kapulhkaw lata tuku xla takatsi liwijtlan nama. Watiya.

Pulh kamakalichiwinán nikula tlawakan pinila akit ktamaway skuy pin ktamaway chile ancho chile mulato pasiya mimaka tuwalin ktamaway kinpakglhcha naktamaway kinkanela kinukun kinklavo de comer xlakata nak tlaway chi lakg este kama tlaway kama kualiy kisupin nak lhkutay kamakuaki chi kin kaserola kama este pupuy kama chuchuy xachile ancho xachile mulato pasiya chi klakgoy nema klapunit chi kamaswakg kamaswakgay nak xwati ana tlaway kwakgakgoy chi kama swakgay chi nakxa mulinu xaaktsu xakanela xaclavo xapimienta wakg wa klakgolh swakgakgohl chi kama waliy xakasuela kama laktsiliy chi kamaj kualini chi xamantica xlakata nalay chi xatatsili pin kamay tlaway kama kuatlay con kuchara xlakata chi natsilikgoy tlan chi nalay asta tsitsakga nalakgoy lan chi ni amay tawakay chi nak xa cuchara xapin tlan tastilinit watiya.

Pus kilhwamanaw xakata lichiwinamanaw ama pala lakgatiya xkiwatnana nak puxkga o nak kgalhtuchokgo wanikan ama lakg xa laklanka puxkga wanikan ama tawani río pero ama xa tutunaku wanikan kgalhtuchokgo kliwani kit ama chi pus ne xa lak tsu puxkga pus ama nachunama litapula xa tachiwin pus ama chi kit makgasa nak klakgati xak klakgati xak xkiwatnan pus como makgasa pus kit naxakklakgati xakan este chipay tamakgni con ama wanikan ama tsalh wanikan ma este wa wama kit xakklakgati snun pero makgtum chi ama este stakli ama kgalhtuchokgo como makgtum hora katsisa pus pus xakmuxtuputunaw kwanaw pero como katsiyaw xkiwatnanaw pus por eso klakgati ni kama nikama jiksway klakgati xkiwatnan porque jkatsi xlakata wa ama akxni jikswamanaw wa ama nak klitamakgtaya ni amaj kilin chuchut o mas que na kimakgtsi na kilin jkatsi kama takuta porque jkatsi xkiwatnan porque minit kilhtamaku akit kichapanit tamakgnin nak kgalhtuchokgo pus kit xak muxtuma xa klin kin tamakgnin xak klin kin tsalh y pus stakli ama kgalhtuchokgo maktum hora tsitsa yanlaj chixaktakutaw pero como jkatsi xkiwatanan kit ama tiku xak kata'an nachuna wekg xkatsiniyaw pus wanchi kit ama xak klakgati klakgati porque jkatsinit makgasa kataktsujku xni ama kimasinika jkatsilha uyu klakgatilh hasta chi mas que nak klina kilhtamaku para xa kalh nak kgalhtuchokgo o laktsu puxkga akit xak tajulh mas que tilanka akit xak takutcha porque jkatsi jkatsi este xkiwatnan wekg tlan kan pala staknint kgalhtuchokgo nak takuta porque porque klisakgsanit y titaxtunit chunama ama este latamat porque ama latamatkan pus katuwa este nakgspulaya pero pus pala wekg katsiya la kaktsi kaskujti o la kakatsi kaxkiwatnanti pus wama xtala porque wa pat litamakgtayaya ni pinpat jikswaya porque este katsiya xkiwatnana y akit klakgati porque tu liwanpalakan chi klakgati skujajku porque klakgti skgawiwin nak skgawiwin nak chuchut porque akxni lhkaknan pus liamputu laklanka kgalhtuchokgo wanikan ama niku ama este ankgokan pus pala akxila xkiwatnankgomaka na napina porque nakatsiya nikan pinpat lakawantayaya chi pus nanpatpina pus nakatsiya chi pala ni katsiya pus mejor ni kataju porque sino najikswaya pala nikatsiya pala katsiya xla ama pus kapit pero kit xla klakgati watiya.

Bueno wakg kakalitakgalhchiwinanan ama xa sasti taskujut nema akit medio katsiyaw eee medio kastiyaw ne ama necateria makgaxakgxini nikula pinpat likilhmatsukiya limin mintaskujut que wanikan xa sasti taskujut ama chi makgnikan paxni amaj tsitsa pat chi pinpat chipaya min paxni ni ama latapuli tatantuchiyawa eee este y nak este nawaliniya min chuchut matiwakaya nak pulhkuyat nakmintina stak wi yaja chi min punakgnin tawan ama lakgkgolon y este chu chi ama medio katsini ninakateri pero este chu kgaxmata ama chi xataxhiwin lakilhwamaka nakiwaniparakan chi kakxilhnit chi compañeros yan tamaklakaskin hacha tamaklakaskin motosierra xasasti chi ama tawan pero pues este yan kasikgokan tuku taliskujmana pero tsina tsina tachiwinaman ama watiya.